Efatsy aloha gny voankazo vo leguma haniko isankerinandro. Ah gny karazany moa zay fa tsy hoe he gn'isany an. Tsy ino zay fa gny akondro, mety mahalany dimy eo aho isankerinandro; Gny vosary makira, fito eo isankerinandro; da gny pomme de terre mety hoe mahalany mahalany hoe, ataotsika hoe firy zany, mety asasany apahefan'ny kilo eo isankerinandro; da gny karoty koa mitovy amizay avao koa asasany apahefan'ny kilo.